Inzi mala yanzanga valina vo kulomaloma mangana ko vwatoto kwenya kukosana dave, kube imbaga indayi yene ne kuelewana, kutevana kindu kurechekana vulahi vwene. Mundu natsia kando khumkalusie khumkhonye, nanyala taabu khumkhonye, valina vanje vosi khwayanza kuzia kilolanga mipira cha mu tv, mipira cha premier leugue ne kwakaturaha kandi kukalukha guba imbaga vulahi vwene. Khukalukha hengo. Khwakaukana vulahi khandi mugambe ne kuvukana kandi khuchaka guba imbaga yetu. Mangana kandi gosi mana nenyako dawe. Vli vangwetsako malwa vene vatsie vangw <hesitation> malwakandi ve chai vatsie kungwaa chai. Ndayanza sana guba imbaga na valina vanje, valina venavo kenyakana vave nende furaha no obuyanzi. Kandi vayanzisyeko kandi avandi vosi, mba kenago dza kanyene.